Raha aminah manokana nndreka ny atao hoe aniversera tonga lafatra zany a de <hesitation> salama vatana sy marary anao amin'ny fotona itsingerenan'ny taonanao a, a mbola momen'Andriamanitra fifaliàna anao a, mbola momen'andriamanitra hanina hoanina anao a,mbola sy nalany niasa anao a, de mbola milamina zany fiainananao e fa sy voatery hoe aha zaho manambola be de hoe zany mi tonga lafatra fa refa milamina zany situation de vienao defa tonga lavatra zany aminahy.